N víku ne á idɨ́ɨ nnodv duka aidɨ́ɨn ningo sofpa nedé tuu ni ñú ne dv ni cāfe ne daꞌváꞌa ntuvi nevne alā ú na neta óꞌra á kuuvi ne da neevkáda edee tu ni dú dii a ros ni ɨ ntɨvi stree yadu nedv ni ntxáꞌanxꞌadvi trana nedv tsín jadáiu íku ne kada íꞌdu ntúte cafee jaíꞌdu n dɨvi niu leche neta íꞌa íō.